Tun ga gaya gara waci ngum in de wun'ya gama nda ya na atu zəba tun da ya na dtu nda gwapta na atu na kare wana gara. Kare wana gara nin tam? na dawai bəna gara, na fəna fənanin kare wana. Nda ramma kare wana nin duk bee atu a paida na atu ko ii ma aam ko ri wana kaam ko ii ri bəna jandu nda daurau kare wana- nda- ramma- nda ramma nda kəma vakin. In de afafkin gu na dakwda wara a dlam buku duk bi nin da ramma toh da dlame tu duba vakin. Duba vakin nin tam duba vakin n'cha cajpa duk kane wana wara ama gama ancu i rii wana wunduwa toh nda ajpa di tu tawanke na paida gara na fəna ma aam, fəna ma, aam wara atu nye duwa aam i kunu da dakirau fəna ma amm sunu. toh i wunduwa marəm ka jin ka bi na kwatlagwarr, kwatlagwar tunu fəna ne wanda ti ye bai ama gora. Atun da ko da wunduwa mi na nin da ramma ko dancu basa ko dagai deu ii gəni basa auu dagai nda ramma da mi na kwatlagwarr tunu. Daman atu nda kaktlabee i kunu gara ii ri kaktla kare zada kare gu tawan auu ko gwadanu. Toh aku kasunu na fəna kə mabu ke nan mabu atu ne fəna kə ma aam toh na gərgiya, gargiya tuku nda paida na atu i rii bar amm ko magərat deu ka lawan gu nda ni di ci aam da cima gara siriɓ na gwaɗe nda cima na aɗau na gwaɗe dan di ci fəna sa aam ke nan sən da paida na atu ii ri sa amm. Toh ka deu nin na bee ja daura gara mudunguyi, mudunguyin tim? Gususku kasau i zaman gusuku nasara deu tunu se da ramma kopi. Tun waci gara ngum wana mudunkuyi, mudunkuyi atu ne a paida ko ii ri tli aam duk bee wara nda dlamau inde jib na kə tlayi nin da paida na atu nda ramma ami na mudukuyi kwan kwa tlə bee kasau kwa tla bee kasau kwa tlə bee kasau kwan kwani du. Toh da ku sunu na dawai na ramma dawawin, dawi tuku na dawi dləgwan, na dawi sharr baal jandu tuku na vəkənak kuma duk nda kwaptayi na ama na atu. Dawi sharr tuku kalawan gara a tu ɗiga na kə dləgwan ii marəm. Toh na zhanyi duk jandau wara na nau tuku kə gargajiya wara nau tuku kə gargajiya ware dlamen nən ayuwa kə gargajiya ne wara kwa aɗa gayi na akshi men amatin, jandu tuku duk a ləmau nin amatin, amatin mi kwaɗa gayi na akshi na ndawa wara daman zəga na ləma tlaparr. Akshi ne a jandu duk akshi na ja dakura, dakura tuku atu a paida ii ri ko ndəmu mugubus ɗagai kasau tu ku ko da dlam na magərat dagai kasau kwa kumu baci wunduwo a ramma am pi na dagkura ba ii magərat ga tuku magərat ga a ye ni ko kuma na magərat a ye njan gəri tuku am pi na dukura dagai yaye. Nda ramma dukura tun atu bata dawai abən gu bai nda dlama gara gangam ne da dlama gara dok- dok gaɗa nin wara aɗa rakan ko kuma baci wunduwa ayan gəri ri ɗagai nin a ramma kai am pi na dakura teu. Bee dawu nda mpi dakura gaɗa a zibayin yara kade shin ne nda ramma dakura ɗagai kasau. toh <noise> Jandu tuku baal da grurva yi ama na atu wunya da ni na atun na ja vəkin gara na ja kə avən. Gusku se ka ki ɗagai kawai aye <noise> asək se ju ma ayi asək nin da masai avən, dəm cam a ci zəga karmau bai. Toh jandu tuku baal kare wana ne kə wunduwa kare wana mi amatau a ampani na atu ii wunduwa. Ka tufi sukshi nin ka lawan gu pədək ka sun nin na vəkin tuku ama duk kanan ka ki ama wara a nataku ama tunui fatawan ke pədək ka su nin da mi na ka sa gara ka kwangu a viya na aɗa vəkin gara da kasi du pess. Ka tufi wunduwa tunu ka ramma kai ama tuku anatakau. Aman ya a aliɓa bai bee dawu da lawan atiɓa ama da ri vakin gara. Tətan duk bee war ama a damu du dumu du tum a viya na vakin gora pes nda mbashin gara. Amman gusuku kasau den yara i zaman vakin gu ngum dan gwayi guguyak dan da mpi amman waci tun ga gaya gara ka su nu bai tam ke na ri mpi gara tumke na paida gara. Har na ragaya men <noise> ragaya meka tufi səsau ama nin ka lawan na ragaya, duk kade- kaden nda ramma a ji kai ki ragaya tun ka sai yərgiya ka su tunu i ɗidu gu ka lawan na bee kamayu kamayu. Ko i fəna ka lawan na fəna da tləgau da tləga a səsu gu. To duk bee wanda nda mpi gu saci ka ki a ji ii fəna ga tunu aji ka lawan na bee ka sutuku ka maya nai a kun fəna ga. Toh jandu tuku baal lkare wana ne wara tun ga gaya gaya ngizamcin na atu amman tufayi nasara dani na ja roba amman waci duk da zəga tu bai. Puk bee wara kare wana tuku atu ne wara nda ampani na atu i gagi tuku.